أفظل أقرأ كتاب جيد؛ لإنه يمنحني فرصة تعمق في القصة، وتخيل الشخصيات، والأحداث بشكل أكبر، القراية تعزز خيالي، وتسمح لي بالتفكير في الأفكار بعمق، بينما لما أشاهد فيلم ممتع، لكن الكتابة يتيح لي تجربة أكثر خصوصية.